अरे यार मैन ब्वोलि छो ना ज्वो हमरि गौं कि जमीन चि पड़्यीं, ती तें मैं कुछ स्वोचणू छओ कि यार तमू रिसॉर्ट कमण्ये कणौंण मैन। कॉटेज जन सि बणौण छे। जख यात्रि रे सक। अब द्योख किले कि त्योरु तौ छें चि यार ना बणयूं। त मैं ये वजह से छो जण्णूं किले कि त्वेते अनुभव चि यूं चीजो। अ मेते बतै द्ये यार कि के हिसाब से शुरू कन्न, द्वो सरकार बे लोन ऊंद स्वो कमण्ये ऊंद। यि कागजि कार्रवाई क्या व्हंदि, यो सब बतै द्ये। और यो फायदो सौदा चि कि घाटो सौदा चि यो भि बतै दीनी भाई हैं।